Waɗiino wonngol ginnol kulngol yiɓɓere walla kala nyuure, non waɗi yimɓe e maa sukaaɓe nde keɓti-ka. Sey ɓe acci woosaaki nyaliima, ɓe so"i kuuɗe maɓɓe e fuu kala ko ɓe ngaɗta, ɓe so"i-ɗum jemma. Ngam jemma ginnol ngol walla mbeelu ngun ngu yi'ataake. Ammaa to nyaliima sabyu e woodi jaayngol ngol wonii e ngol yi'ee.